न्याय शब्द से मोके ए समझ मे आएल। की हमन ला जरूरत मन के न्याय दिलाये खातिर लड़ना चाही। न्याय सबला मिलना चाही। न्याय मिलना सबकर हक म आथे।